Ia ngua ve ngu tho dum da savat kama agit ma calan ia ngia ter paur da ngi tek na gia tek peva ur ura ngia donei kian ba ur da a sengi chia thep gi salavini ura chia thup kuaniai na nge. Kia thup ngia thik ura ngia thup mes ura ngia vathik mes angngamungga cha vun mange. Da athe, athopki ma chia mun mani nge dema ama git nga ve mas kalania angngamug ngur ama nga mung baur ki da thi vas ding ma kama thopki va tha dik stha chama a bias ka ma clan ia cha tet da thi vas ding ura savet ka chanak ma chan drem na ma thi achi at galingga do cule di cha ve sae sani chama thi achi do chule da cha ve chama ka tha mun na ma git <noise> save sa ma ka thopki athacheng, ia thumgi da chave cha tumnun da cha am bes ma kama thopki athamgi athamgi diva cha vas ding ma kama bi aska. Biaska chana mun sange da ngi na ngip. Ura thi ngum angnga chamung ma va kaurki. Ura ithik masa arura ma thi don gama achep ptha ut, da thi bon ut ta ma git acha mung ma nava kama bung ma thi tek ngeth diva thi kuar karathe mtha tu ma ka ma thop sa thi bon gama rura tha cha ma git. Angngamung diva thi naik ma ngeth. Da ka mudu ma una morta tha thi pes ptha nge ta thup asengi chia tup ma nge ura ngia thup mes. A chule sa ngia ve ngia tet. Sa abiaska cha du sa nge da thi thal nge. Auk sa chule sa thi ngum anga ngamung ura morta thu thum na na chama git da ura sa gek ura sagek ka vas ding na cha ma biaska ma gia cha dungga. Diva cha vas ding sa macha lak sa chule sai angnga cha mung ti thal nge na kaurki di thun sangnge veia bung ma tha thas. Auk sa cha ithik, din ni thi von dum nge sam ma mtha mumatha thop ta atha thik dini thi von nge na ma git ma calan avik. Da ka mudu ma auni chaik kana. Da angabes ta drem na ma tan drum na ma git kalan biavik. Kusek athava nga mung ma na kama aurki, athava nga mung mana kama aurki da tha tik kanana ngeth diva tha pusding ma kama athopi ura chini athopi sa mali ngi a lu chi ia morki da thi ma, tima tha tik kanana nga ma nga mung da athavum da tha tik kana na chama vas pes sa ve diva ti sum ma cha ma thopi diva gaina va sa chule sai chi ngip. De mudu ma aika chana da tha tik kana cha lan avik. Ti thup giangnga lachar da gia rovek ma acha di chin na tha da mamar ia thi thal nge na ikaurki. Sae sava bung ma thatas pe. Kule sa athava tek nange. Ta pes pitha nge da thi ngum angnga chamung va savat ka thopki ai pi vi avik. Diva thi ves ptha chi diva chule sa chi lavar ki gip. Daka auk da mamar ia cha thup mes da abi aska chun sa cha da changip ma si agit di thi lavar thathun ma ti thuk, ti thuk na cha va tha thu ma ka thopki vasik kule da ammunia vasa chi lavar ki ma chi ngip. Sa cha tha ithik du upe mani galing ga auk. Amuma tha thop ta tuma ka thop da thi tha don gama chep ptha ut diva ti kut ma ut na chama nga mung avung bi avik diva chule da amar ut sa ut dachum a thop nga thi ngip ptha ut ura arumgi ma chalan a aramgi chian btha ngo a du chule da arum ngo, su chule sa ngnat kama ngnait sagal kama muma that thopka sa cha vi chama ka von ngo na ma git kalan avik vasa slum ar na ngo. Ithik do ngu kuar ia nga mung daka ma chulumda athava galing ga doki tha tes ngeth mathik. Doki na sot ma unamorta da athavama agit da chalan dai thi k ma snuni ama thoki ma ngi thup mes, ura ngamung ga cha chut mange, da abias ka cha dunsa nge da ti lavar ta vas ding, de na ma git klan dai thik pa kaur ki. Da ngeth da i ithung da ithik ma undon dum btha ngeth mamar.